<noise> Xá bá mó e dse lí juyy, ñí’ fyy kieera lⱥ jö e jia’ ta jmⱥⱥ, la kú dxí jñǿǿ ez jö jia’ ta jmáá, la kú e re jmⱥⱥ ra xǿ kö’, jia’ jmýý ta jmⱥⱥ jná jmíí dse lí my xǿ, kiela’ bá mole jia’ ta jmⱥ jná mole, eñǿǿ ba jy mó e jmoo tá’ juyy kieera e a jia’ máá, o e ka éé’ tá’ dsa my dxún kiena e jiama, jiama ta jmⱥⱥra jná jö kie’ a la jia’ dxó ú e li tyna.